Ël ruolo al e fe d'leggi chë tüti a devu rispeté e chi che a i rispeta pa a deu esi sansiunà perché cume i auti i rispetu a dövrìa co rispeteie chël li